Esyasente syanganathoka erighulha obutseme? Ingye ngabugha indi eyehe, esyasente sisyangaghulha obutseme. Obutseme nibugha byo kwabindu ebya ghuthe wangaghula kandi siwangabana nahabakabighuliraya. Obutseme bukatsuka okwa muthima wo mundu. Omuthima wawu ebyaghukalengekanaya nebya ghukakolha byebikakulethera obutseme. Siwangabughaghuthi esyasente syanganakulthera obutseme. Omundu anganathunga esyasente isyisulha omwa nyumnba baitu syangathoka erighula obutseme. Obutseme obwu bune ngo thulhu. Wanganakesya okwa njingo yaghu namuwangabya iwaghulhayo mithwalhu mingahi nimuwangabya iwaghulha omwa sente singahi baitu isiwangaghulha othulhu. So obutseme nibughuma bwa kwa bindu ebya ghuthe wangaghulha ke siwangabana noyu kabighulayamuwangabya ighuwithe esyasente singahi. So obutseme bwaghu bukatsuka okwa muthima waghu. Ebyaghukalengekanaya nebyaghukakolha, ebyo bybikokolhaki, byabikakulthera obutseme. Kundi ibwa byamabya ibikalethewa nebyaghukalengekanaya siwangalengekania, siwangakolesya sente ghukalengekania kandi no muthima waghu ebiri owma muthima waghu siwangabugha ghuthi esya sente nisyo sikibihiramo. So obutseme sihali oyowangabughulha kandi siwanga bughulha nahi, siwangabanaaheribughulhakandi namuwangathunga sente singahi siwanga siwanga ghula obutseme.